<hesitation> dimy karazany zao ai ny karazan' tsakitsaky <hesitation> laniky agnatin'ny herin'andro raiky, <hesitation> pistasy ai telo kapoaka, de samosa dimy ambiny fôlo isa, de <hesitation> nem fôlo isa, de <hesitation> cacapigeaon ai <hesitation> telo sachets am leha arivo regny, de <hesitation> frity akôho kao atambatra mahazaka antsasa-kilô akagny isan-kerin'andro.